Allora ij so 'na persona, non lo nascondo, so 'e cientcinc chil, ceh pes proprj 'nu quintal. E quindi 'a magnà magn proprj assaj, ma soprattutto i piatti napoletani, ij nun nascond, vag pazz. Comm amma ditt, comm vi ho detto 'a rispost 'e prima, o' panin napulitan guagliò è mondial. Poj c' sta pur 'o casatiell ch' fa paur, c' stann 'e pizze fritt, che però a me nun è ca m' fann impazzì accussì assaj, pecchè non lo so è buona, ma la pizza fritta a me nun è ca m' piac proprj accussì. Poj ci stann tante scimità secondo me, tipo 'e crocchè, 'a pall 'e riso, <hesitation> 'o timballin 'e past, che <hesitation> m' fann impazzì, e che ij non nascondo, ne magn 'a quantità industriale, 'a sta male. Poj soprattutto 'a frittatin 'e past, 'o cos 'e past, ij vag, vi dico la verità non lo nascondo, so mondiali. Nun vogl dicere scimità. Poj c' stann tant ate cos, come la pizza di scarole, <hesitation> 'a calamarata, pur 'a calamarata è mondiale. Però chell so più piatti che s' magnan verso Natale accussì, che non è ca c' vag tant appriess. 'A robb che io vado appresso song 'e robbe fritte, tipo 'o crocchè e l'arancino, e 'a pizz. Pecchè 'a pizz p' me è 'na robb mondiale, t' può magnà quann ne vuò, quann vuò tu, comm' 'a vuò tu, nonostante molti dicono che tanti cos nun c' ponn fa, però 'a pizz cu 'e patatin, 'a margherit cu 'e patatin A pizz salsicc e vruoccl <hesitation> c' sta 'nu poc 'e petrusino ngopp fa paur, <hesitation> 'a frittat 'e maccarun, 'a frittat 'e maccarun m' piace assaj pecchè mi ricorda molto l'infanzia. Mia nonna 'a facev semp quann jevm 'a mare <hesitation> 'a genovese. Guagliù 'a chi è 'ca nun c' piac 'a genoves? Che comunque 'a genoves è meglio dò ragù. 'A me m' piac 'a genoves chell bella carne sfaldata arancione bellissima, Guagliù vi dico la verità, che poj nun sacc s' si sape ma 'a genovese è nata a Napoli, ma alla fine è fatta dò chef Genovese, p' chest si chiama genovese. Buono pecchè 'a genovese poi s' ven' 'a creà sta st- sta cos ca mo chiamman pulled pork, ma chell 'a verità è 'a genoves. Parlammc chiar, che è bell pur ngopp 'a pizz. Nun sacc se coccrun se l'è maj magnat. 'A pasta alla nerano, che è proprj fatta vicin cà 'a Surrient. Che cà panna 'e zucchin fritte, mamma mij che spettacl. Pas- past 'e patan 'a me nun è ca m' piac proprj assaj. So sincero pecchè 'a past 'e patat p' me è sopravvalutato, vaj 'a mettere, 'o ver c' vaj 'a mettere nu poc 'e provola, nu poc 'e cos, ma alla fine è come nu poc 'a carbonara, è sopravvalutata p' me. So piatt 'e pasta sì, però tipo già 'na gricia, già è meglio, è chiù bell 'na, è chiù bona 'na gricia. Poj vabbè n'ata cosa che vag pazz, ovviamente penz 'e Napoli è 'o gattò di patate. 'O gattò 'e patan mamma mà che d'è. Che d'è 'o gattò 'e patan. Patan bell al forno, riso al forno, 'e melanzan 'a funghett. Ceh so mondial, ma pur 'na parmigiana 'e mulignan dint 'o panin. 'A parmigian 'e mu- mulignan dint 'o panin è mondiale, ceh nel senso t' può magnà quann vuò tu, aropp ch' 'e jucat 'a pallon, aropp ch' 'e jut 'e jut 'a fa nu bagn, aropp ch' 'e jut 'a t' mbriacà 'a na serata. Ceh 'a parmigiana 'e mulignan è mondiale. Salsicce e broccoli pur ngopp 'a pizz normal è buonissima e poj? E poj c' sta 'a regina che è 'a pastiera. 'A pastier è na robb impressionante, quann 'e finut t' magn 'na bella fella 'e pastiera classica napulitan. Guagliò scass tutt cos. 'A sfugliatell, 'a sfugliatell. A me m' piac chiù 'a frolla, pecchè 'a riccia s' scass tutt cos nguoll. Vabbuò, 'a frolla è mondiale, è come un contenitore di felicità. Ceh nun so 'e sord, è 'na sfogliatella frolla 'a felicità. Nun c' sta niente 'a fa. 'E poj c' sta <hesitation> pò c' sta pur la torta preferita 'e mia mamma che è 'a caprese. Pur 'a caprese è spettacolare, è nu spettacol. Veramente è nu spettacol. <hesitation> E ovviamente 'a pizza. 'A pizza l'ho nominata prima, ma mo nun 'a pozz nun nominà. Pecchè 'a pizza nun pò tenè dieci secondi dint' a nu discors. 'A pizza 'a portafoglio, 'a pizza margherita, 'a pizza comm 'a vulit vulit è semp buona, è semp un ottima occasione p' s' magnà 'a pizza. Cotta 'o furn 'a legna, forno elettrico, eccetera. Se uno 'a sape fa 'a pizza, nun c' sta niente meglio dà pizza. Però quella napulitan, no chellalà romana che è chiù scrocchiarell là comm cazz 'a chiamman. P' me chest è. Chest so 'e piatt 'e cucina napulitan.